Ny fomba fiasan’ny takamoa raha toa ka <noise> ilay karazany taloha dia ampandalovana herinaratra ilay izy dia iny <noise> herinaratra iny somary <noise> tazominy kely dia izay fitazomany herinaratra izay an <hesitation> no miteraka <hesitation> hafanana sy hazavana. Dia iny hazavana iny moa ilay ampiasaintsika hitsilovana ny <hesitation> ny tranontsika.